Ma i cibi dë mia tradisiun a sun la bagna cauda cun le verdüre, ël büì misto e la pulenta cun lë spezzatino e la sautisa